Ka shumë lloje pemësh, si dushku, barka, pisha, abeti, bire, qipro, ulliri, frashëri dhe mollë. Çdo pemë ka karakteristikat e saj unike dhe kontribuon në ekosistem në mënyra të ndryshme.